Skúli Mogensen segir að það hafi aldrei hvarflað að sér að gefast upp og hann hætti ekki

að berjast fyrr en framtíð WOW sé tryggð félagið sé mun betri fjárfestingarkostur eftir að fimmtán milljarða skuldum var breytt í hlutafé í dag yfirráð yfir WOW

eru nú í höndum um það bil fjörutíu kröfuhafa sem eignast félagið upp í skuldir einn þeirra segir framtíð félagsins bjarta og vill að Skúli stýri því áfram Evrópuþingið samþykkti í dag umdeildar breytingar á höfundarréttarlögum hart er deilt um hvort þau séu skref fram á við fyrir framleiðendur og neytendur eða aðför að frjálsu og opnu interneti ný leið verður farin við sameiningu fjögurra sveitarfélaga á Austurlandi ef hugmyndir heimamanna ganga eftir kosið verður í sérstakar heimastjórnir til að jafna völdin í nýju sveitarfélagi úrgangur hvala gegnir mikilvægu

hlutverki í vistkerfi hafsins en á honum nærast lífverur sem eru neðar í fæðukeðjunni segir gistiprófessor við Háskóla Íslands hlutverk hvala í vistkerfi hafsins hafi verið vanmetið Skúli Mogensen forstjóri WOW segir stöðu félagsins ágæta eftir að

og kröfuhafar samþykktu að breyta fimmtán milljarða skuldum í fjörutíu og níu prósenta hlut í félaginu í dag félagið sé nú mun vænlegri

hann ætli ekki að hætta að berjast fyrr en hann hafi tryggt framtíð félagsins Skúli vinnur nú að því að fá fjárfesta að fimmtíu og eins prósents hlut í félaginu fyrir fimm milljarða hann segir ekki launungarmál að skuldastaða félagsins hafi þvælst fyrir í viðræðunum undanfarna daga hann vill ekki gefa upp við hverja hann hafi verið að ræða breiður hópur og sterkir einstaklingar og sterkir sjóðir og svo framvegis einhverjir sem hafa reynslu af flugrekstri já

er þá næsti tímafrestur við erum að vinna þetta eins fljótt

ég get ekki lofað eða fullyrt nákvæmlega hvenær þetta verður klárað hann segir að fimm miljarðar eigi að duga fyrir endurskipulagningu félagsins reksturinn gangi vel núna en dýrkeypt mistök hafi verið gerð í fyrra þegar farið var í lengri

er búið að skila þeim vélum og búið að klára þá samninga

við erum aftur komin í sama búning og við vorum tvö þúsund og fimmtán og sextán félagið var mjög arðbært þannig að ég sé ekki betur en að

Skúli segist hafa unnið náið með stjórnvöldum og haldið flugmálayfirvöldum upplýstum um stöðu mála launungarmál að við höfum leitað til ríkisins með formlegum hætti um ákveðinn stuðning það

hefur jafnframt komið fram að ríkið telur ekki rétt að að fjárfesta með beinum hætti í flugrekstri en ég held að það sé líka öllum ljóst að í sögulegu samhengi hefur Icelandair fengið miklar ívilnanir og fyrirgreiðslu með margvíslegum hætti ekki nema einhverjir dagar síðan ríkisbankinn Landsbankinn lánaði á kostakjörum þannig að auðvitað er ríkið að koma að flugrekstri

að óska eftir viðlíka láni eða öðru og jafnvel meira það hefur komið til tals að fá einhvers konar fyrirgreiðslu og eins segi við erum í góðum samskiptum og

smáatriði í þeim efnum en við erum í góðum samskiptum við yfirvöld hann segir það í höndum nýrra eigenda að ákveða hver staða hans verði innan félagsins og að ekki sé enn ljóst hver endanlegur hlutur hans verði ég verð áfram hluthafi en einn af mörgum og ég tel það styrk fyrir félagið að fá marga hluthafa að málinu þannig að það verður í þeirra höndum að ákveða framhaldið hvernig líður þér með þessa stöðu sem ég er náttúrulega alltaf brattur að eðlisfari og það er ekki síst þessi hvatning sem ég hef fengið frá okkar

starfsfólki hérna og fólkinu í landinu sem gefur mér þann kraft og auðvitað skiptir félagið gríðarlega miklu máli að halda þessari baráttu áfram eins og ég segi ég ætla mér að klára þetta og það er það sem keyrir mig ég vona að það sé öllum ljóst að við ætlum okkur að klára þetta og við hættum ekki að berjast fyrr en fyrr en við gerum það hefur einhvern tímann hvarflað

sólarhringa að gefast upp aldrei nokkurn tímann

fjörutíu kröfuhöfum WOW sem nú hafa tekið flugfélagið yfir segir að þeir muni taka sinn tíma í að finna fjárfesta annað hvort nýja eða úr eigin hópi staðan sé gjörbreytt nú þegar skuldirnar eru farnar

er nú komið í hendur kröfuhafa sem gefa eftir fimmtán milljarða kröfur sínar fyrir fjörutíu og níu prósenta hlut í félaginu öðrum býðst að kaupa fimmtíu og eitt prósenta hlut á fimm milljarða á meðal kröfuhafanna eru þeir sem tóku þátt í skuldabréfaútboði WOW í haust til dæmis móðurfélag Associates á Keflavíkurflugvelli af hverju ákveðið þið að gera þetta af því að fullyrt það að kröfuhafar og aðrir sem eru núna að leggja vinnu í þetta mundu ekki leggja í þessa vegferð nema þeir mundu meta stöðuna svo að fyrirtækið væri komið í rekstrarhæft ástand og langtímahorfur og rekstrarhorfur á fyrirtækinu eru mjög bjartar kröfuhafar meta það sem svo ókei við ætlum

að leggja í þessa vinnu af því að það eru raunverulegar líkur verulegar líkur á

að þessir fjármunir náist til baka og vonandi enn meiri nú mun þessi hópur reyna að fá fimm milljarða í viðbót inn í félagið ýmist frá nýjum fjárfestum eða úr eigin hópi Sigþór segir þeim ekki liggja lífið á það er alltaf verið að reyna að búa til einhverja tímapunkta að nú sé örlagastund og dagurinn í dag eða á morgun nú erum bara með gjörbreytta stöðu það eru sirka fjörutíu fjárfestar sem eru búnir að taka við félaginu til að finna bestu lausn til framtíðar hann segir að stjórnvöld hljóti að gefa þessu verkefni tækifæri og óttast ekki að þau verði Þrándur í götu ekki heldur Isavia sem WOW skuldar vel á annan milljarð það er verið að búa til umgjörð til að Isavia fái sína peninga til baka ég held að Isavia hafi alveg skilning á

skilji mikilvægi þess ekki bara fyrir Isavia heldur bara fyrir fyrir Ísland í heild sinni þjóðarbúið fyrir ferðaþjónustuna það er gríðarlega mikilvægt að þessi starfsemi haldi áfram allt gamla hlutafé WOW hefur nú verið þurrkað út og Skúli Mogensen er orðinn einn af fjölmörgum hluthöfum félagsins vegna þess að WOW skuldaði honum pening eins og fleirum en hans hlutverk innan félagsins hvernig sérðu það fyrir ja nú get ég bara talað fyrir mig og hvernig ég

en ég teldi að það væri mikill akkur í að halda Skúla áfram sem forstjóra Skúli er búinn að gera stórkostlega hluti hann er líka búinn að gera mikið af mistökum en ég held að enginn sé búinn að læra jafnhressilega á þeim og hann hefurðu tilfinningu fyrir því hver skoðun annarra kröfuhafa og nú hluthafa er á því nei ég geri mér ekki grein fyrir hvernig hvernig hvernig það liggur hjá öðrum sáttafundi Samtaka atvinnulífsins og sex verkalýðsfélaga þar á meðal Eflingar og v r var frestað annan daginn í röð vegna óvissu um WOW

þeir félagar í Eflingu og v r sem fóru í verkfall á föstudag leggja niður störf á miðnætti annað kvöld í tvo daga samtök atvinnulífsins vildu að verkföllunum yrði frestað en stéttarfélögin höfnuðu því næsti fundur í deilunni hefur verið boðaður eftir

hádegi á morgun formaður s a segir að óvissa í kringum WOW hafi áhrif á viðræður um launamál það stendur fullt af hlutum út af borðinu við eigum eftir að ræða marga hluti áður en kjarasamningar verða undirritaðir

það sé staða kjarasamninga sem kalla á það að fresta verkföllum staðan almennt talað í greininni þá eru

að beinast að núna ekkert í öfundsverðri stöðu breytingar á höfundarréttarlögum voru samþykktar á Evrópuþinginu í Strassborg í gær þær eru mjög umdeildar og tugir þúsunda mótmæltu þeim í nokkrum evrópskum borgum um helgina breytingunum var meðal annars mótmælt í Berlín en þær hafa verið lengi í undirbúningi þeim er ætlað að styrkja reglur um

höfundarrétt á efni sem birt er á samfélagsmiðlum og stærstu

Google og Facebook ráku mikinn áróður fyrir því að koma sínum sjónarmiðum að svo mikinn raunar að þingmenn muna vart eftir öðru eins samkvæmt nýju reglunum þurfa

að ritskoða efni í mun meiri mæli en nú er og útlit fyrir að þær raski því viðskiptamódeli sem samfélagsmiðlarnir eru byggðir á netrisarnir hafa stuðning víða meðal annars frá Pírötum í Evrópu þingflokkur Pírata ætlar að beita sér gegn því að breytingin verði

tekin upp í e e s samninginn óbreytt hún feli í sér varhugaverða aðför að frjálsu og opnu interneti og takmarki rétt Evrópubúa til að tjá sig kastljós verður ekki með hefðbundnum hætti í kvöld hér á eftir fréttum íþróttum og veðri hefst borgarafundur um geðheilbrigðismál ungs fólks hvernig fer þetta fram

verða tilbúið fyrir ítarlega umfjöllun um unga fólkið okkar hvernig því líður og hvar pottur er brotinn í geðheilbrigðiskerfinu við höfum kallað til viðmælendur víðs vegar að sérfræðinga ráðamenn og venjulegt fólk sem hefur þurft að takast á við áföll í lífi sínu og fundið leiðir til að hjálpa

sér og öðrum við vonumst til þess að í lok fundarins verðum við öll einhvers vísari um geðheilbrigðismálin og komum vonandi út af honum með einhver svör

eftir íþróttir og veður Brexit sinnar innan breska Íhaldsflokksins greiða líklega atkvæði með samningi

en þeir telja það nú skárri kost en að Bretar fari úr Evrópusambandinu án samnings þingmenn samþykktu í gærkvöld þvert á vilja

að boða til atkvæðagreiðslu annað kvöld um tillögur sem eigi að skýra hver vilji þingsins sé sambandssinnar á Norður Írlandi eru enn mótfallnir samningi hún þarf því að snúa tugum þingmanna til að fá samninginn samþykktan nokkrir þingmenn vöktu máls á því í dag að May ætti fáa aðra kosti en að boða til nýrra kosninga Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra mælti fyrir fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar fyrir árin tvö þúsund og tuttugu til tuttugu og fjögur á Alþingi í dag hann segir að enn séu óvissuþættir sem snerti yfirstandandi kjaradeilur og áhrif af því sem sé að gerast í

geti orðið umtalsverð þingmenn stjórnarandstöðu ítrekuðu að forsendur áætlunarinnar hefðu verið brostnar nánast um leið og hún hafi komið út loðnubrestur kjaradeilur og flugmál skipti þar mestu þar sem

hrannist upp umræðan stendur til miðnættis heldur áfram á morgun og stefnt er að því að henni ljúki um hádegi á fimmtudag í viðræðum um sameiningu fjögurra sveitarfélaga á Austurlandi eru hugmyndir um að kjósa sérstakar heimastjórnir sem

ásamt sveitarstjórn hafi ákveðið ákvörðunarvald það hefur ekki verið gert hér á landi fyrr íbúafundir hefjast í næstu viku og stefnt er að atkvæðagreiðslu um sameininguna í haust formlegar viðræður um sameiningu Fljótsdalshéraðs Borgarfjarðarhrepps Seyðisfjarðarkaupstaðar og Djúpavogshrepps hafa staðið síðan í október viðræðurnar byggjast á skoðanakönnun sem gerð var fyrir ári þar sem íbúar allra sveitarfélaganna lýstu sig

fylgjandi sameiningu eftir vinnu starfshópa undanfarna mánuði er nú komið að íbúafundum sem haldnir verða fjóra fyrstu dagana í apríl þessir íbúafundir verða haldnir með svona þjóðfundaformi og við erum þar að kalla eftir því að íbúarnir komi kynni sér þessar hugmyndir sem menn hafa verið að vinna með og komi með tillögur það er algengt þegar sveitarfélög eru sameinuð að fólk óttast að þá færist völdin öll á einn stað

að kjósa fjórar heimastjórnir sem hafa ákveðið ákvörðunarvald þetta hefur ekki verið gert áður hér á landi segir Björn og ekki sjálfgefið að sveitarstjórn megi framselja völd til

því sé nú verið að kanna í samstarfi við starfsfólk

og fyrir framtíðarþróun sameinaðs sveitarfélags sé afar mikilvægt að þetta takist menn hafa stundum lent í því og við heyrum þá gagnrýni frá sveitarfélögum sem hafa farið minni inn í stærri sameiningar að þau hafi bara tapað sínum rétti og íbúarnir séu réttlausir eftir sameiningu þetta er eitt af því sem við erum að horfa til þess að standa vörð um búist er við erfiðum stjórnarmyndunarviðræðum að loknum þingkosningum í Finnlandi eftir rúman hálfan mánuð fáir vilja vinna með

og það gæti valdið margra mánaða stjórnarkreppu líkt og eftir kosningarnar í Svíþjóð í fyrra græningjar gera sér vonir um að komast í stjórn aukin áhersla og áhugi kjósenda á loftslagsmálum er helsti drifkrafturinn í velgengni græningja víða í Evrópu sér í lagi í Þýskalandi og Benelux löndunum

loftslagsmál eru mjög áberandi í kosningabaráttunni fyrir þingkosningar í Finnlandi og þar stefnir allt í bestu kosningu græningja í rúmlega þrjátíu ára sögu flokksins

líklegast er að sósíaldemókratar verði stærsti flokkurinn að loknum kosningum og leiti þá til stærstu flokkanna sem

voru í stjórnarandstöðu til að mynda meirihluta og þar eru græningjar

mælist með tíu til fimmtán prósenta fylgi og gæti vel aukið við sig og sett stjórnarmyndunarviðræður í uppnám

allir á því að það verði erfitt

með finnskum stjórnmálum

og segir að umbætur í heilbrigðiskerfinu sem felldu ríkisstjórnina í byrjun mars reynist flokkunum erfiðar þremur síðustu ríkisstjórnum hefur mistekist að koma sér saman um breytingar það sé þó ólíklegt að heilbrigðismálin laði að marga kjósendur tveir íslenskir læknanemar báru sigur úr býtum í norrænni nýsköpunarkeppni um helgina nemarnir hönnuðu

sem getur sparað mikinn tíma í heilbrigðiskerfinu og um leið hjálpað fíklum að venja sig af læknadópi samnorrænt heilsuhakkaþon var haldið í Reykjavík um helgina þar kom saman fjöldi fólks sem kepptist við að nýta gögn um heilsufar fólks til þess að þróa lausnir sem miða að því að auka lífsgæði mörg hundruð manns skráðu sig til leiks enda var til mikils að vinna eða tíu þúsund evrur svo fór að lokum að tveir íslenskir læknanemar

báru sigur úr býtum þeir hönnuðu hugbúnað sem auðveldar læknum að gera áætlun um hvernig eigi smátt og smátt að draga úr sjúklinga til dæmis eftir aðgerð það er vefsíða þar sem hægt er að hanna sem er eitthvað sem læknar nota til þess að koma í veg fyrir að að sjúklingar sem hafa skrifast út af spítala ánetjist sterkum verkjalyfjum hingað til hefur mikið af tíma lækna farið í að útbúa slík

við tökum sem dæmi að ég útskrifi fjóra sjúklinga

að taka kannski klukkutíma af mínum vinnudegi ef ég ætla að gera þetta almennilega en nú er hægt að gera þetta á mun skemmri tíma

fara hérna inn á nidurtroppun punktur is og byrja hér að slá inn upplýsingar fyrst nafn sjúklings vel hvaða verkjalyf ég ætla að nota tökum tradólan sem dæmi setjum inn hvaða skammt sjúklingurinn á þegar hann útskrifast yfir hversu margar þá fæ ég annars vegar upplýsingar til læknis um hvað hann á að skrifa út mikið af verkjalyfjum og hins vegar bréf til sjúklings um hvernig hann á að nota verkjalyfin hvernig hann á að minnka þau niður og upplýsingar um algengar aukaverkanir í lokin þetta tók ekki langan tíma nei svona tíu sekúndur auk þess að gagnast læknum segja þeir að hugbúnaðurinn geti gagnast fólki sem hefur ánetjast hvers konar læknadópi en vill trappa sig niður aðgangur að vefsíðunni er ókeypis þeir félagar segjast ekki vita til þess að svona hugbúnaður

til annars staðar í heiminum en stefnt er að því að hann verði kominn í almenna notkun á Landspítalanum innan skamms hvað þýða þessi verðlaun fyrir

ekki trú á að við tveir gætum tekið þátt í einhverri svona keppni þar sem við erum ekki vanir þessu úr okkar fagi en að það séu möguleikar í heilbrigðisgeiranum á að að bæta þjónustuna sem við getum veitt fólki hvalir gegna stærra

í vistkerfi hafsins en áður var talið segir gestaprófessor við Háskóla Íslands úrgangur hvala og hræ séu til að mynda mikilvæg fyrir aðrar lífverur í hafinu með tilkomu áttu hvalastofnar undir högg að sækja en á síðustu öld voru veiddar um þrjár milljónir stórhvela í heiminum undanfarna áratugi hefur hvölum fjölgað á ný og rannsakað hlutverk þeirra í vistkerfi hafsins losa úrgang þegar þeir hvílast við yfirborðið sem gegnir mikilvægu hlutverki fyrir aðrar lífverur í hafinu við yfirborðið sem gegnir mikilvægu hlutverki fyrir aðrar lífverur í hafinu

sökkva til botns þar sem þau verða hluti af djúpsjávarvistkerfinu joe segir hlutverk hvala í vistkerfi hafsins hafa verið vanmetið

slyddu í nótt snýst síðan í suðvestanhvassviðri og sums staðar storm á morgun einkum norðvestan til með

lengst af bjartviðri kólnandi veður á morgun og annað kvöld verður mjög víða farið að frysta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

situr í fjórða sæti h riðils

núll tapið gegn heimsmeisturum Frakka á

spilamennska íslenska liðsins einkennist af agaleysi segja

og Birkir Már Sævarsson er orðinn annar leikjahæsti leikmaður íslenska landsliðsins aðeins Rúnar Kristinsson hefur spilað fleiri landsleiki Skúli Mogensen segir að það hafi aldrei hvarflað að sér að gefast upp og hann hætti ekki að berjast

fyrr en framtíð WOW sé tryggð félagið sé mun betri fjárfestingarkostur eftir að fimmtán milljarða skuldum var breytt í hlutafé í dag yfirráð yfir WOW

eru nú í höndum um það bil fjörutíu kröfuhafa sem eignast félagið upp í skuldir Evrópuþingið samþykkti í dag umdeildar breytingar á höfundarréttarlögum hart er deilt um hvort þau séu skref fram á við fyrir framleiðendur og neytendur eða aðför að frjálsu og opnu interneti ný leið verður farin við sameiningu fjögurra sveitarfélaga á Austurlandi ef hugmyndir heimamanna ganga eftir kosið verður í sérstakar heimastjórnir til að jafna völdin í nýju sveitarfélagi úrgangur hvala gegnir mikilvægu hlutverki í vistkerfi hafsins en á honum nærast lífverur sem eru neðar í fæðukeðjunni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

um geðheilsu ungs fólks í beinni útsendingu í sjónvarpssal